Ari leh iyieh leh ma kie wushe ninne bic nyin pie ari leh iyieh leh m̃a kie wushe inne ozan bie nyin mu ofie yeh bie nyin ari bie fie yeh ori lie kie leh bie nunu ogari mele olie amd ƙo kele ari bie spe ezoro zoro yeh ofie yah okpie-ko hie-iyieh ofie kelo ofie youh igielo okinnu inne bie chiri wu ofie kulo nyin ayah ko pie-pie ofie malo nyin opie leh ifiely ori kie mama leh bie om ogihicha malo okinnu om̃e rubie leh òma oghich malo okum oshieh ofie ƙo pie nyin lep ari bie-bie bie nie lo yup leh obieh leh ari iyieh leh ari bie biekp-biekp nten iuui yurro chie ori muchu ò mele biele-biele murro ochie male okinnu, bie gohkupie leh chie igohie kie unne-unne leh kien ari mufie nyin lyieh leh ari